די לעצטע זאך וואס איך האב געגעסן איז א קאווע. און די וועג וויאזוי מ'מאכט עס איז אז מ'נעמט א קאפ און מ'לייגט אריין קאווע בונדלעך, נאכדעם לייג איך אריין צוקער גענוג אז ס'זאל צידעקן די גאנצע קאווע בונדלעך און נאך אביסל מער. מ'גיסט אריין הייס וואסער וואס דאס צילאזט די בונדעלעך און די צוקער און מ'לייגט צו מילך.